Etiopía hue'l únicu país africanu que resestierun el colonizaeru uropeu, hollandu a Italia ena Batalla de Adwa en 1896. La su luenga tien un sestema de consonantis mu repolíu al sel mu ralu i es quasique empossibri de hazel si no lo as deprendí dendi chiqueninu.